गोपुरांतल्याणा सुतापा खातीर हाणाव एका परसा चड पडदता। वापरतलो जो आवाज आनी नद्रेचें दोनुया संकेतांचो फायदो घेवन म्हाजि सोडवपाची शक्यता चडांत चड करतालो। पयाले, म्हाज्या मजती खातीर रडपा पायसुल्याणा आयकुंका। मेलाचें म्हन हाणाव नेमाना पैसामेरें मजती खातीर बवाला करतालो। ते भयारां हांव दिसांतल्याणा उजो सुरू करून धूमवराचो संकेत तैयार करतालो। सुकि पानां, तणाक आनी हेर जलापसराक्या गजालिनचो वापार करून पायसुल्याणा दिसापी धता। धूमवराचो चोमो तैयार करतालो। ते भयारां खान्याच्याया सकाया सोडवणांदर काडेना सूरयाचो उजवाड। पधिबिंबी करपाका हांव अर्शो वा हेर परावर्तक पृष्ठाचो उपेग करतालो। सूरयाच्या किरणांचो वापार करून दिसांतल्याणा दिसापी लकळकित संकेत तैयार करतालों। ह्या पद्धतिन्नी टीकून रवून आनि एकरसताया तलपा खातीर। म्हाज्या संकेतांत बदल करून निमाणे गोपुरांतल्याणा म्हाजी सोडवणुका बलायकित। दावारेक गारजेची माजता दिवापी कोणाक तरी लक्ष ओडुन घेतलों असो म्हाका विश्वास आस।